Agnamiko manoka ny f- fomba fandrahoa nentim-paharaza tena hitako hoe mahalia a azy agny e da ny fandrahoandreo amin'ny vapôro izao. Tsy ino moa zany io fa da steaming izao ny agnarana indreo any. Da misy koa ny stir fry. Io da fomba fanendasy ao amin'ny wok.